راح اسأله كيف تحافظ على التوازن بين حياتك الشخصية ومسيرتك المهنية الناجحة السبب هو ان كثير من المشاهير يعانون في تحقيق هذا التوازن ممكن يعطينا نصائح مفيدة او يشاركنا تجاربه الشخصية في هذا الموضوع برضه هذا السؤال يفتح المجال لتعرف اكثر على جانب الانساني للمشهور